لو أنا مضطرة انعيش على جزيرة ف صحراة إلمدة سني، ايه الخمس حاجات اللي هناخدهم؟ ممكن مثلا ناخد امعاية المية، مية كافية تكفيني لمدة سني، وممكن ناخد معاية وكل ايكفيني لمدة سنة برضه، وكل مجفف والحاجات داي، وممكن ناخد امعاية برضو اهدوم <hesitation> وممكن برضو ناخد معاية شممسيات وخيم و ناخد معاية مولد طاقة وميروحة بحيث ان الحاجات ديا اتساعدني في الجو وتخلي درجة الحرارة لطيفة.